Najukue xhaxhungutu ján changuu kuenta kuu chindo carga ján vendi, kuta koyo natuu vendii oye'e nunitu ján kueni yandituu, ñaniukuada niunduku ján xhedukuta ndukuta tuu chaniu ndon nduku nodon tuu ndatio ndaniutu an <hesitation> gatu kanata, ndunitu ndono ndó iho yanguni nanguu kur nani kunró, kutuu kuu yeko kuenta atujatuu yee yanguo atuu ndono atuuro atuu yangui kune pero yagui nito'o naguu kuenta kue kutuu kue chichijan onré inutu kotako no'o yatuu kueni yangui, nduku tankuendute yatuu ike yuu yatu vetu ike ño'o ya'a yinguixhi yanguto ore iñotu onré ndo iño ndutu ñayinguo jan, yanguu naku tuu kuenta kué enkuenta ndukuu janii uyangutu he ikatuu uanyuku uan inkatuu koni ya'a yekuita yekuita anuu nduu iko nute kue inka yeetu kua inka nuu ndakatuu yanka yenditu diketuu, niyabuu ndakete nindunva'a ante tuvainitu ndaye'e ndo inukuita katuu ndunuu ndo iho yeyanguo kutuu noina nduyiko atuu ján atuu no'o atundoni inino yuni.